जीवन बहुत विचित्र बा। एह आंखी से देखल या कानल से सुनल हरदम सही नहीं हो सकेला। एह तक कि कब्बो-कब्बो अइसनो होला कि आंखी से देखल काने से सुनल और उहा उपस्थिति रहल भी काफ़ी नहीं होला और कउनो कउनो बाती के बारे में पुरी निश्चितता से जानल नहीं जा सकेला। कुछ ने कुछ बात अइसन जरूर होला जौन इंसान से छुटि जाला। <noise> बहुत कम्मे बात अइसन होला जेकरे बारे में पुरी तरह से या निश्चितता से जानल जा सके या ओकर बारे में निश्चितता से निर्णय लिहल जा सके। <noise> ए एक बहुत पेचिदा विषय हवे। <noise> अगर इंसान मन से ओ बाती के बारे में हर एक चीज जानल भी चाहे तब्बो कुछ ने कुछ जरूर रही जाला जौन छुटि जाला। एही नाते हम ए कही सकिला कि अधिकतर अइसन मामला <hesitation> होला जहा इंसान के हर बात पता नहीं चल पावेला और उ ओहा निश्चितता से कुछ भी नहीं जान सकेला। जीवन के इहे <hesitation> नाव हवे।